आत्म विश्वास कहन से अमन मनमे आओ विश्वासके प्रकट बनानो हए । जौन से हमर मनमे आओ भौ क्षेमता विश्वासके एकदम प्रोसाइत करनो हए । अपन प्रति विश्वास करनो हए । निर्णय और क्षेमता और विचार से सहि दृढ रहनो हए आत्म विश्वास को समना करनो और अपन लक्षयके अग्रसरतामे लैजानो हए । आत्मा विश्वास से मनै के वलियो बना हए अपन विश्वासके एक दम प्रकढ बनानो हए जसे हरेक मनै से सम्बन्ध बढिया बनानो हए आत्म विश्व बननको मद्दत करनो हए ।